E ñyaluwma gulol e hewta digiri salsiyos chappanɗe nayi e nayi e nyalauma dungu. So Jemma waɗi gulol e yaara hakkunde digiriji chappanɗe ɗiɗi yaari haa chappanɗe ɗiɗi e jeweɗiɗi e dungu. Amma e su baylito so hendu waylitaake.